Aiem sa aioxo da iapay da ñocpita naxa so lomaxaqui lapaxaiq cataq iamaxaso laraxaic iataqta ñoqpita

Na lyia naqtahuo ñeñiamaqtaxaguet cha aye ñecoñaca na ioquiaxaneqpi maye qaiotta ye hueteña Ñamaqtec

Qom aýem ýi nache sauotaique ñimatic ñisooñi cha'aye som eso i'onataxanaxac ýataqta sapa'atta so pa'atrec vi'i'ye

Aýem da huo'o cam iqataxat taia cam eca ñauochaxaua da qoýoqta ca hueta'a nache onaxaic da ýaýamaxaañi ca luennataxa

Aiem iataqta ram era lapaxaguenataxanaxac aso iate'e ra auque'e ishet ra hua'auñi ra auioi na arhuaxaye era lapaxaguenataxanaxac

Som iqueroxonecpi ýapi' qataq aso icote aýem ýapaxaguenec hua'auchiguiñi ra l'enaxat aso la'añaxashe lashe

Aýem yiqopita aso ýiua cha'aye can cheta'ague sauatton ñaq qa'añolou qataq onaxaale qaq nagui ñaq eetalec yiqopita

Aiem yeqopita ne'ena quiyoc lo'oc qataq na chiguishe lo'oc

Aiem ca naa iataqta onaxaiq ña cashen da ivita ca iñoxoqui nache iallona na igualpi nache iquiaxahuapi

Cam eca shiguiac ishet da nlo ishet da pioqolec qataq que'ecatai elec llalec